Binatang yang idop di ayo tu selain ikan men di doson tu boye, karne boye tu setiap ayo nak ayo mano bae pasti ade boye apelagi sungai tu sungai beso pasti ade boye, di doson juge la ade pule wong di terkam boye la mati, nah jadi men di dalam ayo tu dak pule ikan bae, banyak yang idop dalam ayo, kure, kure tu juge idop dalam ayo, kure tu di tebing pacak idop di ayo juge pacak idop, tapi lebih lincah kure tu idop dalam ayo kalu di tebing lambat kure tu nah megang megang juge idop di ayo di tebeng kalu di dalam ayo tu megang tu ladas nian ye nangkap ikan kan apelagi wang masang jareng pasti di kuyak megang, bencak, bencak juge idop di ayo, bencak tu di ayo tahan di tebing juge tahan tapi lebih lincah bencak tu idup di tebing karne di tebing tu banyak makanan nye, kalu di ayo kan paling ikan makanan bencak men di tebing anak ayam, anak ayam nah anak ayam tu men ngan bencak bemosoh nian galak di makan bencak apelagi telok ayam nah musoh bencok tu induk ayam tu la, di pladok nye kan, dak bani bencak tu, nah ade lagi yang idop dalam aer tu labi. Labi tu biasonye ade labi penyu kan dengan labi yang coklat tu tapi kalu yang berge tu labi yang coklat tu kalu labi penyu tu dak berge dak di beli wong nah men labi yang coklat tu mahal nah labi penyu tu murah, labi penyu tu juge men kite manceng nyareng biasonye galak dapat ye tu.